Okei au gegu buka taimiri ai o gegu gauvei ta asi bana veia taimiriai kekei au gegu ura tu a au bana fou bogibogiriai bana fou a kara ta asi ma bana veia be bana fou au bana daridari au bana ganigani gosi bene kori au gegu ura tu bana iavi iavi bana toretore o gegu buka bana iavi bana iavi iavi buka goi bana iavi iavi mu gegu ura bene guguru bana iagaragi bana iaviiavi gosi murinai au bana gena tari bena au bana gena bana gena korana au aurani iagalagani bene bana gena mu bene ura bana gena bana uravini iaogo benea lavilavi korana au aurani iagalagi bene bana gena bana iagalani gitakaugosi muri gerenai monai vau ma bana laka rigo tu au ma bana fou agu ganigani moga neganai au ma bana ganigani bene kori gegu bana tantago gagu bua bana gara gegu miusik ta bana sagagia gegu fritaim kekei bene o gegu fon ai kekei bana gere geim ta bana gerea o mogesina au au kekei motu aeagalagini kekei tu moga bene mogesina kekei gegu fritaim aurani bana gabi kekei au tu mogesina kekei aurani bana ganigani gosi au bana fou Au bana gena tari gegu buka bana gabi bana iaviiavi bana iaviiavi gosi murinai o gegu fon bana gabi o gegu ban aura au gegu ura bana toretore gegu dagara tari bana iaviiavi nugariai gegu tugamagi tari bana vei o baregona tu am gegu medi bana mediteit goi nega tatai kekei korana gegu fritaim ai bene am bana guriguri mediteisin tari kika bana vei goi e mogesina korana fritaim nega vovoka aniri tu mogeri nega vovoka auna mogeri kekei aveirini gegu fritaim ai kika a bogibogi lekeriai maigeri mo garo gena eagoni neganai tu fritaim tagabiani tri tu fo aoas moga bifo au ba tatagani neganai au gegu fritaim ai kekei auna mogesi aveiani au gegu buka aeavini au gegu agurigurini agurigurini maki nega tai tu tri fai minits o ten minits eagoni au gegu fritaim agabiani neganai guriguri agurigurini kekei mogesi aveini korana au gegu fritaim kekei tu moga dia garo vanagi vanagi tu au gegu mogo sena garo tu bita bene ilaila a gauvei oveiani ma Veregauka bona nogia kekei goi gemu fritaimiai gemu guriguri ta bono kira gitakaua goi gemu fritaimiai o buka ta bono iavia goi gemu fritaimiai mogesi aveini au gegu fritaim gutuma kekei auna mogesi agabiani garo garo eagoni ebogini tu mogesina aveini ebogini nuganai kekei tu au mogesina aveini egu buka agitani agurigurini dori mo nega tai tu ten minits ta aguriguri iagiani au gegu fritaim namona agabiani neganai agurigurini eagoni mu eakorini akontiniuni maea buka aeaviani ma akontiniuni eagoni mu wateva taim kekei au aurani monai au aeagoni adokoni eastopin tu moga kekei au gegu fritaim tu mogesi augauvei iagrini nega ta ta nugariai kekei mogesina agauvei agirini kekei mo fritaim gutuma a dia nega gutuma dia fritaim gutuma garo sebona neganai auna mo danu tu mogesina aveiani afouni agenani kotuna avarigisini ae aviniaivini o atoretoreni gegu agena tagoni mogesina aveini ma mobail neganai mobail fon ai agereni geim agereni o mogesi as a baregona tu gegu fritaim tu bene ilaila. Tauanina lekena fritaim na bona iauka lekena fritaim na bene ilaila goi garo vanagi vanagi tu dia tauani lekena genai mogo fritaim o iauka genai fritaim asigi nega vovoka tu auna fritaim tu mogesina kekei agabiani bogi tu iauka lekena gena fritaim agabiani mogesina avetoreni kekei korana fritaim bita gabi ilailaiani neganai tu goi gemu maguri tu beilailani e mogesina